Jáhã jnáhà guionhâ tsøã zianã juáhã tsouã guiohà tùhå joà guiohà guiahå guiaâ guiahå eínã ðùnâ zaihà, çuã ziahà taã tiánã janã guiahå lià, guepardo jmaønã guiahå eínã, guiahà eínã juáhå tsouã ðùnâ iã loúã çilometro laã çóhã çounã minuto, zaihà taã tiánã ðùnâ guiahå eínã jáhã, <noise> jáhã manã tahà guionhâ iã zianã mønã çuã laã zianã janã jáhã jmaønã guiahå, janã guiahå lià, guiahå eínã manã tahà guionhâ taã tiánã, guiaâ ðùnâs çuã zaihà. taã tiánã ðùnâs jáhã eínã líã zianãs õæå mønã çuã siáhå, jáhå taã zianãs mùhå çuã laã. iâ lùã iâ jouà laã, taã zianãs méxico laã lenê jnaà, jáhã eínã záhã tsøã jáh, ñanã jóã tsøã jáh guiaâ manã tahà guionhâ ñanã jmóà jnanhà jáhã jnanhà tsøã taã guionhâ nénå tsøã líã çuønè jnanà jáhã eínã lùnã juhå mónå, tortuga. Juhå mónå eínã nénå jánhã taã guionhâ tsøã minhà guanâ taã tiánã ðùâs tsøã guiaâ jáhã eínã guionhâ guiohà nainhå jmaønã jáhã eínã nonê zianã paâ janã jáhã nionê søã siánhã chiã juhå chiã juhå eínã nonê taã jáhã eínã guionhâ minhà guanâ pahâ ðùnâ jáhã eínã õå çoønã nenã pahâ lùã guiohà jáhã nénâ, jáhã tsøã guionhâ taã tiánã ñanã jáhã tsøã taã guionhâ nionê.